דישוואשער וואשן דישעס אשטאט מ- א מענטש זאל דארפן וואשן, שטיין ביי די סינק און וואשן די דישעס איז א דישוואשער דא און ס'קען וואשן דישעס. סאו מ'לייגט אריין די דישעס און מצינדט עס אן, מ'לייגט אריין די זייף און אלעס וואשט זיך אפ און ס'קען אפילו אויסטרוקענען די דישעס וואס מ'לייגט אריין.